Zaho zao mpianatra amin'ny université za tegna fetsy, ôhatra a he- helihely vôla am-pelatàgnako atako ha- za zao tia resaka tsaramaso regny, regny tiàko ata saosy regny de fa pare edy, regny izy sady mba môramôra vidiny bakeo mahampy andro maromaro regny zay vao laninà koa anà araiky edy ai, magnan-jany.